Etiôpia <hesitation> raha araiky nandalo tamin-drô tao, ny azoko honon̈o tantaran-drô karàha ity; irô edy firenena afrikanina edy misy irô ai. An-tan̈in'ny afrikain misy irô. Avô aminjay irô zen̈y firenena araiky sambany mba tsy nanjanahan'irô matanjaka irô Erôpeanina àby iô zen̈y. Zen̈y ten̈a nahavarian̈a tamin'ny tantaran-drô.